நண்பர்கள் வெவ்வேறு வகைகளில் வருகிறார்கள், நீங்கள் ஒன்றாகச் செய்யும் செயல்பாடுகள் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் பிணைப்பைப் பிரதிபலிக்கும். இங்கே சில பொதுவான நட்பு வகைகள் மற்றும் அவற்றுடன் இணைந்து செல்லும் செயல்பாடுகள். செயல்பாடு சார்ந்த நண்பர்கள்: இந்த நண்பர்கள் பகிரப்பட்ட பொழுதுபோக்குகள் அல்லது ஆர்வங்கள் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். விளையாட்டு, ஹைகிங் அல்லது கேமிங் என எதுவாக இருந்தாலும், இந்தச் செயல்பாடுகளைச் செய்யும்போது நீங்கள் அடிக்கடி ஹேங்அவுட் செய்கிறீர்கள். உதாரணமாக, நீங்கள் ஒன்றாக ஜிம்மிற்குச் செல்லலாம், டென்னிஸ் விளையாடலாம் அல்லது கச்சேரிகள் அல்லது கலை நிகழ்ச்சிகள் போன்ற நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளலாம். வேலை/படிப்பு நண்பர்கள்: இந்த நட்புகள் தொழில்முறை அல்லது கல்வி வாழ்க்கையைச் சுற்றி உருவாகின்றன. நீங்கள் பகிரப்பட்ட திட்டங்கள், இலக்குகள் அல்லது ஒன்றாக வேலை செய்யும் அல்லது படிக்கும் அனுபவத்தில் கூட பிணைக்கலாம்.